Acha petut ap amitwokik cheu mucheleki itaune kunii, iwendii ipial muchelek kuuki, iitu ilal maati inde maa peeki, ikany kochamukany inde mwaita inde chumvik ikachi saisyek taikaisyek aeng'ii. Iun mucheleki inde maati, igany koruryo polepole, mekany kolalchi maat neo iganye kolalchi maat kitikini, sukoruryo muchelek komie. Ak kwanyinyitu muchelek ichopmuchelek kuuk. Ko mutyo muutyo akoi koit saiti saiyek tiptem kole akoi sosom iker mucheleki ngok kakopek peek, iker muchelek ngokakopek peeki, ichuchuch maat kapisa sikoruree ng'etetiot ko ngoruree ng'etetiot mucheleki kwanyinyen misiing. Ak ipoipachinii muchelek, ko nde kakorur eng ng'etetiot otiker ile kakosaiyo kakopek peeki isutu muchelek kuuk. Icheng kichiketi ichamcham muchelek ngwanyinyeni, ichap amitwokiik chanyinyeni chepaipachinin piik ap kong'ungii chepaipachini lagook kuuk, akopaipachi mucheleki kokai surukchi pakulisheki inde meseti, isachi akotestai opaipachi muchelek oame.